grunur er um myglu í fjórum skólum í Reykjavík sviðstjóri skóla og

segist skilja óánægju foreldra og starfsfólks með stöðuna sem skýrist af viðhaldsleysi gera á heildarúttekt á skólabyggingum í sumar Boeing vélarnar tvær sem fórust með nokkurra mánaða millibili hröpuðu líklega af sömu ástæðu samkvæmt gögnum úr flugrita farþegaþotu

á erfðamengi sem Íslensk erfðagreining hefur framkvæmt fyrir Landspítalann hafa bjargað mannslífum segir yfirlæknir á spítalanum fjöldi greininga sem fyrirtækið hefur gert fyrir spítalann hefur margfaldast á nokkrum árum það stefnir í alvarlegt umhverfisslys undan ströndum Frakklands eftir að flutningaskip sökk þar um síðustu helgi

hefur lekið út og stefnir að ströndum landsins nokkrir eldri borgarar í Bolungarvík ákváðu að bíða ekki eftir félagsaðstöðu heldur útbúa hana sjálfir eftir ómælda vinnu er rýmið að verða tilbúið og hefur tekið miklum stakkaskiptum líkur eru á að mygla sé í fjórum skólum í Reykjavík staðfesting hefur fengist í tveimur skólum og vísbendingar eru um myglu í tveimur til viðbótar sviðsstjóri skóla og

Reykjavíkurborgar segir að þetta sé vegna viðhaldsleysis langvarandi myglu og rakaskemmdir í Fossvogsskóla í Reykjavík hafa verið í umræðunni undanfarna daga nú er svo komið að skólastarf verður flutt í færanlegar kennslustofur og í húsnæði k s í Ármanns og Þróttar í Laugardal en Fossvogsskóli er ekki sá eini sem liggur undir skemmdum það eru byrjaðar framkvæmdir í Breiðholtsskóla

svo er í athugun í Ártúnsskóla það

tveim þrem stöðum þar sem starfsmenn hafa fundið fyrir einkennum og verið að fara í könnun á því og svo

að skoða aðeins í Seljaskóla þetta er það sem ég veit af í Breiðholtsskóla er búið að loka álmunni sem þarf að gera við búist er við niðurstöðum úr sýnum úr Ártúnsskóla eftir helgi

vitað er um raka í Seljaskóla sem á eftir að kanna nánar bæði foreldrar og starfsfólk er auðvitað óánægt með stöðuna og vel skiljanlega helgi segir jafnframt að það sé fyrst og fremst starfsfólk í þessum skólum sem finni fyrir einkennum niðurskurður eftir hrun skýri stöðuna það vantaði fjármagn til að fara í viðhald það var sparað það var verið að halda úti starfi með börnunum ekki skera niður starfsmannahaldið þetta var fyrstu árin eftir hrun en núna er komið mun meira fjármagn

jú það er einmitt það sem umhverfis og skipulagssvið ætlar að gera

fara ofan í alla hugsanlega leka og skoða þau mál almennilega þannig að áætlun liggi fyrir ef það

til viðbótar en enn og aftur sú skoðun á bara eftir að leiða það í ljós íslensk erfðagreining raðgreindi í fyrra erfðamengi margfalt fleiri sjúklinga á Landspítalanum en árin á undan yfirlæknir á spítalanum segir þessa greiningu hafa gjörbreytt læknismeðferð og í sumum tilfellum bjargað mannslífum fræðslufundur um erfðavísindi og lyf var haldinn fyrir fullu húsi í höfuðstöðvum Íslenskrar erfðagreiningar í gær á meðal þeirra sem fluttu erindi var Hans Tómas Björnsson yfirlæknir á erfða og

Landspítalans og dósent við Háskóla Íslands í erindi sínu fjallaði Hans Tómas um svokallaða sem Íslensk erfðagreining framkvæmir fyrir Landspítalann en með henni er hægt að greina sjúkdóma fyrr og betur en ella en hvernig virkar svona

þegar sjúklingur kemur til læknis og kvartar undan verkjum eða öðrum einkennum kemur fyrir að læknirinn finni ekki út úr því hvað hrjái sjúklinginn þá getur læknirinn sent allt erfðamengi sjúklingsins til Íslenskrar erfðagreiningar sem

kemst þannig að því hvort stökkbreytingar eru í einhverjum

þær upplýsingar eru svo sendar aftur til læknisins sem getur þá komist að því hvort sjúklingurinn er með þann sjúkdóm sem greiningin bendir til sem oft eru sjaldgæfir sjúkdómar og beitt réttri meðferð í kjölfarið

gríðarlegt gagn að þessu við höfum mörg tilfelli þar sem þetta hefur gjörbreytt okkar meðferð og okkar getu

til að sinna sjúklingunum bjargað mannslífum í já það eru nokkur tilfelli þar sem þetta hefur breytt því að við höfum haft meðferð sem

þessari þjónustu sinnir Íslensk erfðagreining ókeypis fyrir spítalann við lítum svo á að þetta sé ein af okkar aðferðum til þess að skila aftur til samfélagsins þeirri þekkingu sem við náum við við rannsóknir sem fólk hefur tekið þátt í í fyrra framkvæmdi Íslensk erfðagreining hátt í þrjú hundruð svona próf fyrir Landspítalann sem er margföldun frá árunum á undan á meðal sjúkdóma sem hafa komið í ljós með þessum hætti er hið sjaldgæfa

er sjúkdómur þar sem fólk getur dáið skyndidauða það getur fengið rof á

mér finnst mjög líklegt að það sé ekki

að erfðamengi allra verði raðgreint við fæðingu kannski vill ekki vita að

á hættu að fá það sem þú ert að velta upp er þessi spurning hvort það sé hættulegra að vita af hættunni

ég ólst

upp við að það þótti mjög gott að vita hvort maður væri í hættu eða ekki vegna þess að þá var möguleiki á að gera eitthvað við því gögn úr

sem fórst í Eþíópíu um síðustu helgi benda til þess að sama skýring sé á því slysi og þegar vél

hrapaði í Indlandshaf í haust

sautján af þeim hundrað fimmtíu og sjö sem voru um borð búist er við að það taki langan tíma að bera kennsl á farþegana sem eykur enn á sorg aðstandenda

eftir slysið og þrátt fyrir að þeir væru mikið skemmdir varðveittust upplýsingarnar sem þeir geyma samskipti flugmanna áður en vélin fórst þeir voru fluttir til Frakklands til frekari rannsókna og fyrstu niðurstöður benda til þess að sama skýring sé á flugslysinu í Eþíópíu hrapaði í Indlandshaf í október í fyrra það var vél sömu gerðar en hún fórst einnig skömmu eftir flugtak síðara slysið

varð til þess að vélarnar voru kyrrsettar um allan heim í það minnsta þar til bráðabirgðaniðurstöður liggja fyrir en það verður í fyrsta lagi eftir mánuð Icelandair er eitt þeirra flugfélaga sem hafa þurft að kyrrsetja vélarnar vegna hugsanlegs galla í stýrikerfi þeirra en Icelandair hafði þegar tekið þrjár þotur í notkun og ætlaði að bæta sex við á vormánuðum tæplega þriðjungur starfsmanna kísilverksmiðju p c c á Bakka á Húsavík býr enn í vinnubúðum við verksmiðjuna tæplega ári eftir að hún var tekin í notkun ástæðan er skortur á íbúðum í bænum

voru byggðar til að hýsa fólk við byggingu verksmiðjunnar en vegna skorts á húsnæði á Húsavík hefur p c c leigt þær áfram fyrir starfsfólk sitt enn búa þar hátt í fjörutíu starfsmenn en leyfi fyrir búðirnar rennur út í sumar sveitarstjóri Norðurþings segir að húsnæðisvandinn á Húsavík hafi reynst stærri en séð hafi verið fyrir í tengslum við starfsemi verksmiðjunnar Húsavík er eitt sjö sveitarfélaga sem taka þátt í tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis er of þannig hagkvæmar

lausnir að það sé minna bil þar á milli öðruvísi verður auðvitað ekki sjálfbær þróun í þessum samfélögum sem við sjáum fyrir okkur að vilja halda í byggð hann segist vongóður um að verkefnið geti skilað árangri strax á þessu ári í skoðun er hvernig Íbúðalánasjóður geti komið að fjármögnun og hvort hægt sé að endurskoða byggingareglugerð svo byggja megi ódýrara húsnæði móðurfélag kísilverksmiðjunnar byggði tuttugu og tvær íbúðir á

Húsavík í fyrra en það er langt frá því að anna eftirspurn frá starfsfólki vinna í þar sem í raun og veru er verið að reyna að ná niður byggingakostnaði og ef þá kosti að kaupa húsnæði inni á Húsavík það er allt í skoðun frakkar

óttast mikil umhverfisspjöll eftir að ítalska flutningaskipið sökk undan vesturströnd Frakklands um síðustu helgi um borð eru tvö þúsund og tvö hundruð

af eldsneyti auk nærri tvö hundruð tonna af brennisteins og saltsýru farmurinn er sérstaklega hættulegur umhverfinu því auk spilliefna og

eiturefnaúrgangs voru um tvö þúsund bílar um borð og þrjú hundruð sextíu og fimm

í sjóinn og stórir

teygja sig yfir svæði sem er um tíu kílómetra langt og einn kílómetri á breidd hreinsun stendur nú sem hæst en það virðist ekki við neitt ráðið kafarar hafa farið niður að flakinu til að meta stöðuna og freista þess að koma í veg fyrir frekari leka

vann öruggan sigur í fyrri umferð forsetakosninganna í Slóvakíu hún er því á góðri leið með að verða fyrsti kvenforseti landsins en kosið verður milli tveggja efstu eftir tvær vikur caputova er leiðtogi nýs framsækins afls sem ekki á sæti á þingi en var áberandi í tengslum við fjölmenn mótmæli gegn stjórnvöldum í fyrra vegna morðsins á blaðamanninum Jan

varaforseti Bandaríkjanna missti í gær út úr sér áform sín fyrir forsetakosningarnar tvö þúsund og tuttugu á fundi með um þúsund forkólfum demókrataflokksins biden hefur verið orðaður við framboð síðustu vikur og mánuði en hefur sjálfur ekki sagt af eða á svo virðist sem hann sé búinn að

ákveða sig en ætli að bíða eftir rétta tækifærinu til að greina frá því ef Biden tekur slaginn þarf hann að leggja minnst fimmtán aðra frambjóðendur til að hljóta útnefningu demókrataflokksins það kom stjórnvöldum í opna skjöldu þegar Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi íslenska ríkinu í óhag í vikunni málið hefur verið umdeilt frá upphafi mannréttindadómstóll Evrópu komst að því í vikunni að Sigríður Andersen þáverandi dómsmálaráðherra og Alþingi hefðu brotið landslög við skipan dómara í Landsrétt niðurstaðan kom stjórnvöldum á óvart þrátt fyrir að háværar gagnrýnisraddir hafi heyrst allt frá upphafi málsins

að ráðherrann sé yfirleitt að gera tilraun til að mæta þeim kröfum sem Hæstiréttur hefur lagt upp í málum af þessum toga lögmaðurinn Jóhannes Karl Sveinsson sendi stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis umsögn um málið og segir að tillaga ráðherra stefni í að verða dýr fyrir ríkið vegna mögulegs bótaréttar nokkurra umsækjenda en enn þá fremur vegna þess að í uppsiglingu sé hneyksli sem eigi eftir að valda langvarandi vandamálum í

sjálfu héraðsdómur og Hæstiréttur komust svo að því að skipunin hafi verið ólögmæt tveir af þeim fjórum umsækjendum sem höfðu verið teknir út af

dómnefndar fengu dæmdar bætur ég tel að við eigum að taka þennan dóm alvarlega hann staðfestir að sumu leyti þá gagnrýni sem minnihlutinn skilaði nefndaráliti um við meðferð Alþingis síðastliðið vor það er að að rannsóknarskyldan væri ekki uppfyllt með nægjanlega óyggjandi hætti fljótlega reyndi á hæfi dómaranna fjögurra Vilhjálmur h Vilhjálmsson krafðist þess að einn þeirra viki vegna ólögmætrar skipunar jafnvel þó að henni verði ekki vísað til hliðar þá samt sem áður eftir að hún fellir dóm er hægt að kæra þann dóm til Hæstaréttar og ef hann gerir ekkert í málinu þá er hægt að kæra til Mannréttindadómstólsins í Strasborg sem getur þýtt það að allir dómar þessara dómara verða ólögmætir það er réttaróvissa það er mjög alvarleg réttaróvissa fjórir umsækjendur sem dómsmálaráðherra skipaði í embætti landsréttardómara eru hæfir dómarar við réttinn

athugasemdir við embættisfærslu ráðherra við skipunina það er algengt að þessi mál taki þrjú til fimm ár jafnvel ívið lengur mál

sem kært er til dómstólsins og varða hugsanlega réttaróvissu í einstökum ríkjum þau eru þau á að reka hraðar og þau eru tekin fram fyrir önnur mál héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag íslenska ríkið bótaskylt og til greiðslu bóta í tveimur málum sem umsækjendur um stöðu landsréttardómara höfðuðu

í lok árs í fyrra hafnaði Mannréttindadómstóllinn frávísunarkröfu íslenska ríkisins mátu það þannig að það væri óhugsandi niðurstaða að komast að þessari niðurstöðu í ljósi og þá höfðu menn fyrir sér fyrri dóma Mannréttindadómstólsins ja eins og hefur nú komið fram

þá átti ég ekki endilega von á þessum úrskurði Mannréttindadómstólsins og

að sjálfsögðu leitað ráðgjafar í aðdraganda þessa máls og átti ekki endilega von um að þetta yrði niðurstaðan og verð að segja að þessi niðurstaða sem kemur að utan

mjög í opna skjöldu það er klofinn dómur mér finnst gott að finna fyrir því að menn eru sammála um

að láta reyna á þessa niðurstöðu nokkrir eldri borgarar í Bolungarvík hafa í vetur varið ómældum tíma í sjálfboðastarf við að útbúa félagsaðstöðu sem sárvantaði verkið fer í það minnsta ekki fram úr kostnaðaráætlun segir einn þeirra það vantaði félagsaðstöðu fyrir eldri borgara

er margt hægt ef viljinn er fyrir hendi og tími og tími nóg af tíma

stoppar mig

að ég er með góða heilsu Sverrir og Bjarni hafa mætt nær daglega í kjallara hvíta hússins í vetur en fleiri hafa lagt hönd á plóg við

byrjum og tökum við þessu húsnæði þá var þetta fullt af dóti alls konar dót sem var hérna inni vorum þrjá til fjóra daga

svo byrjuðum við að grunna hérna alla veggi búið að pússa þá snyrtistofa og aðstaða fyrir hannyrðir smíðar og samveru

bærinn greiðir efniskostnað en mennirnir starfa í sjálfboðavinnu ánægju og hef mikla ánægju af þessu

ekki yfir kostnaðaráætlun eins og margt annað í þessu samfélagið

sé alveg hundrað prósent geitin

í Vermont í Bandaríkjunum

lincoln lagði sextán keppinauta bæði hunda og ketti og gegnir embættinu í næsta árið hugmyndin um að fá dýr til forystu kemur frá bæjarstjórninni en tilgangurinn er að safna fé til að reisa skóla í bænum það gekk vægast sagt illa því aðeins söfnuðust um hundrað bandaríkjadalir en bæjarstjórnin setti markið á sjötíu þúsund börn í bænum kusu milli frambjóðenda en stefnt er að því að annar komi í stað geitarinnar eftir ár í embætti einn

söngvari þjóðarinnar Ragnar Bjarnason fagnar áttatíu og fimm ára afmæli sínu á þessu ári að því tilefni blæs hann til stórtónleika í Hörpu í kvöld þar sem hann fer yfir ferilinn með aðstoð fjölmargra gesta Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er í Hörpu Jóhann Bjarni hvernig líður afmælisbarninu

enda ekki nema fjörutíu mínútur í er ekkert mál að halda svona tónleika þegar maður er kominn á þennan aldur hvað

er Þorgeir Ástvaldsson Þorgeir hvernig er að spila með Ragga

hvar sem þið eruð stödd

átt í nótt allhvasst eða hvasst norðvestan til þegar kemur fram á morgundaginn fer að rigna um landið sunnan og vestanvert í kvöld og nótt og má gera ráð fyrir talsverðri rigningu

veður fer nú hægt hlýnandi og verður hiti víða fimm til átta stig þegar líður á

Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum

fram í fallbaráttu úrvalsdeildar karla í handbolta í dag Gylfi Þór Sigurðsson var á skotskónum hjá í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og Íslandsmeistarar voru

í fjórum skólum í Reykjavík sviðstjóri skóla og

segist skilja óánægju foreldra og starfsfólks með stöðuna sem skýrist af Boeing vélarnar tvær sem fórust með nokkurra mánaða millibili hröpuðu líklega af sömu ástæðu samkvæmt gögnum úr flugrita farþegaþotu

erfðagreining hefur framkvæmt fyrir Landspítalann hafa bjargað mannslífum segir yfirlæknir á spítalanum fjöldi greininga sem fyrirtækið hefur gert fyrir spítalann hefur margfaldast á nokkrum árum það stefnir í alvarlegt umhverfisslys undan ströndum Frakklands eftir að flutningaskip sökk þar um síðustu helgi olía og

eiturefnaúrgangur hefur lekið út og stefnir að ströndum landsins nokkrir eldri borgarar í Bolungarvík ákváðu að bíða ekki

eftir félagsaðstöðu heldur útbúa hana sjálfir eftir ómælda vinnu er rýmið að verða tilbúið og hefur tekið miklum stakkaskiptum þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn